في يوم من الأيام كان في واحد حب يتعلم السحر، وراح يتعلم السحر بس مطبقش قواعد السحر صح. وفي يوم من االايام حب ان هو يبهر الناس حواليه، فقالهم بصوا عليا انا ساحر ماهر ، وانا ساحر نقدر نعمل كل اللي نفسي فيه. فراح واحد طلب منه ان هو يصغ نفسه ويخلي نفسه كد حجم الفولة داي. قام الساحر قاله بسيطة وصغر نفسه عن طريق الخطأ بس معرفش ايكبر نفسه تاني، وقعد يقولهم الحقوني الحقوني اانا عايز نرجع زي ما كنت، قالوله رجع نفسك بسحرك قالهم انا اتعلمت السحر غلط.